ลองเล่นเบิ่ง แล้วกะหาเรื่อยเรื่อย เพราะมันเป็นภาษาไทยกะกะได้อยู่เนาะ

ตอนนี้กะเห็นมีพวกเล่นหุ้นมั้งครับ เข้ามาเบิ่ง แล้วกะซื้อของกะมีห่าลางเที่ย

มื้อเดียวกะเบิ่งได้อยู่ครับ

โฆษณา มัน มัน มันมีหลายโพด

แนวมักกะคือ กะสะดวกสบายในการโอนเงินหรือว่าจ่ายเงิน หรือว่าซื้อของโดยนั่งอยู่บ้าน อยู่กะซื่อซื่อ

ซ่อยหลายเลย แล้วซ่อยบ่ต้องมีเงินทอน หรือว่าซ่อยอยากส่งของขวัญซ่อยไปได้เลย แต่ว่ามันหั้นบางเทื่อ ซ่อยซ่อยอยากซ่อยเงินสด ใส่ซองงามงาม เป็นของขวัญให้กับ อันนั้นมันเฮ็ดบ่ได้ บ่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าที่ว่าซ่อยซ่อย QR code แล้วสแกนรับเงินได้เลย

บ่เดะล่ะ แต่ละอันกะออกแบบงามของเพิ่นอยู่ แต่ละ ทะ ธนาคาร เพิ่นกะสิมีสีสวยสวยแล้วกะมีทีมของเพิ่นอยู่

กะบ่รู้นะ แต่สำหรับผมคิดว่าเขาเจ้าโชว์ข้อมูลส่ำนี้ ผมกะพอใจแล้วนะครับ

ฟีเจอร์ใดกะบ่รู้คือกัน เพราะว่ากะจั่งแต่อันที่เจ้าของรู้จักแล้วกะต้องการ แล้วฟีเจอร์อื่นอื่นกะบ่รู้เลยมันเฮ็ดอิหยัง พวกเล่นหุ้นมั้งครับที่ผมเห็น

ข้อมูลส่วนตัว กะจริงจริงแล้วกะอยากให้ควบคุมอยู่เดะหรือว่าแล้วแต่เขาเขากะเอาข้อมูลส่วนตัวของกะเอาไปนู่นนี่นั่นแล้ว แต่ว่ากะสิถ้าบ่อยากให้ กะบ่บอกเขาดอก

แอปธนาคารกะเคยกะอยู่เดะล่ะ

แอปธนาคารกะเฮ็ดให้สะดวกสบาย บ่ต้องโทรไปหา ไอ้ ศูนย์ธนาคารอิหยัง กะท่าโดนโดนตั่ว อันนี้กะเฮ็ด จัดการเองได้เลย

แอปล่มเฮ็ดจั่งใด สิได้แต่ท่า บ่สามารถเฮ็ดหยังได้ครับ

กะดีอยู่สำหรับวัยรุ่นหรือว่าคนที่เฮ็ดเป็นนะครับ สำหรับผู้เฒ่ากะต้องสอนจักหน่อยจั่งสิเข้าใจ เด็กน้อยกะต้องเป็นเด็กน้อยที่เรียนเข้าใจพู้นเดะ จั่งสิเฮ็ดได้

ธนาคารคงสิพัฒนาให้แอปนี้ที่สะดวกสบาย แล้วกะยืนยันตัวเจ้าของให้มันชัดเจนหลายขึ้น

พอใจอยู่ พอใจกับแอปธนาคาร แล้วแฮ่งมีหลายแอปนำกะดีมากมากเลย

บ่มีบัตรเครดิต เพราะว่าย้านบ่มีเงินใซ้หนี้เขาเจ้า มีแต่อีกแบบหนึ่ง

บัตรเดบิตมีอยู่ เอาไว้ถ้าซื้อของอยู่ในแอปธนาคารหรือว่าซื้อของออนไลน์หรือว่าจ่ายต่างประเทศจั่งซี้ เพราะว่ามันต้องได้ใซ้บัตรซุมนี้อะ ใซ้ค่อยค่อยเติมเงินเข้าไป

ตอนนี้ไปกดเงินบ่เคยใซ้บัตรเลย ใซ้แต่โทรศัพท์

การใซ้บัตร ATM ตอนนี้น่าจะเริ่มหายไปเรื่อยเรื่อยแล้วนะ

อยู่ในห้างน่าจะเป็นที่ใซ้บัตรหลายที่สุด เพราะว่ามีเครื่อง แต่ว่าอยู่บ้านนอกนี่บ่มีนะ

เออ ยามเฮาซื้อของออนไลน์เฮาต้องเฮา ซื้อบัตรอยู่เนาะ

สำหรับผมคิดว่า ใซ้เงินสดใซ้สะดวกอีกแบบหนึ่ง ใซ้โทรศัพท์เป็นแอปจ่ายใซ้อีกแบบหนึ่ง ใซ้บัตรนี่ใซ้อีกแบบหนึ่ง ใซ้เงินสดอะสะดวกที่สุด

รู้สึกว่า ถ้าเฮาเฮาบัตร มันมีความปลอดภัยอยู่บ่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ กลัว ย้าน คนอื่นเขาเจ้าเฮาถ่ายรูปบัตรเฮาหรือว่า เอา copy บัตรเฮาไปเฮาทางอื่นอีก

สำหรับข้อยแล้วมักสิใซ้โทรศัพท์จ่ายมากกว่า

ถ้าบัตรของข้อยเสียกะสิฟ้าวโทรไปอายัดบัตรไว้ บ่ให้ผู้อื่นที่เขาเจ้ากะแล้วเอาไปกะทางอื่นได้

คนอีสานส่วนมากบ่ค่อยมีบัตร ผมสังเกตนะ แต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าสิใซ้โทรศัพท์เฮ็ดเอา

เมื่อก่อนกะบ่ค่อยกะบัตร แต่ว่าเขาเจ้าสิกะเงินสด พอกะไปกะมากะเข้ายุคที่ว่ากะโทรศัพท์สแกนเลย มันมาบูม กะบัตรกะยังส่วนน้อยกะยังมีอยู่

ผมว่ามีทุกคนล่ะบัตรเดบิต แต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้ากะบ่ค่อยได้กะแล้ว แต่ลางคนกะบ่ทัน บ่ บ่รู้เดะว่าบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตมันเป็นแบบใด

ถ้าสิให้ผมเลือก ผมกะสิเลือกเป็นบัตรเดบิตมากกว่าบัตรเครดิต กะ คนในครอบครัวผมเฮ็ดบัตรเครดิต คงสิบ่ค่อยอยากแนะนำดอก เดี๋ยวมันสิกะเกินกะ

อันที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเฮาได้ที่สุด น่าจะเป็น บัตรเดบิตมั้ง โอ้ เขาเฮาบ่มา

มันสิมีอิหยังได้ล่ะ ฟังก์ชันมีแต่บัตรซื่อซื่อ กะบ่รู้ว่าจะเฮ็ดได้ กะสิเป็นแบบมีตัวเลข มีนาฬิกาดิจิทัลอิหยังจักหน่อยกะได้เดะเนาะ

ถ้าราคาแพงแพงน่ะส่วนมากสิใซ้บัตร เพราะว่าเป็นของภรรยา เพราะว่าให้เลาเป็นคนจ่าย

ผมว่าใซ้บัตรควบคุมบ่ค่อยปานใด ถ้าสิควบคุมได้ใซ้ใซ้เงินสดเด้อ เพราะถ้ามันเบิดแล้ว มันใซ้เบิดเลย

ผมว่าบัตรเดบิตนี่สิเหมาะกับสำหรับคนที่เขาเจ้ามีธุรกิจ มีเงินหมุนหลายหลาย หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ใซ้เงินอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจั่งซี้นะครับ

คนในครอบครัวมายืมบัตรผมกะให้ยือ ให้ยืมอยู่ หรือว่าอาจจะบ่แม่นคนในครอบครัวกะได้ อาจจะเป็นหมู่คนที่กะไว้ใจได้

หมู่ผมกะให้กะอยู่ครับ เพราะว่าผมกะไว้ใจหมอนั่นอยู่นะ

ในอนาคตเฮาอาจจะบ่ต้องการบัตรเครดิตละครับ เพราะว่าตอนนี้มันมี ไอ้โทรศัพท์ แล้วเฮาสแกน QR code แล้วเฮาจ่ายเงินได้เลย

ในอนาคต ผมว่าบัตรเดบิตกะบ่จำเป็นต้องได้กะแล้ว กะจะกะแบบอื่นเนาะครับ คือจั่งตอนนี้กะกะกะโทรศัพท์ กะ เฮ็ด

การใซ้บัตรธนาคารเฮ็ดให้ผมใซ้ได้ใซ้เงินหลายขึ้นกว่าเก่าอยู่ เพราะว่ามันสะดวกสบาย กว่าบางเที่ยใซ้มีเงินสดอยู่ส่ำนี้ ถ้าตัวใซ้อยากใซ้หลายกว่านั้น ใซ้ใซ้ต้องใซ้อยู่ในบัตรธนาคารเนาะ

ผมกะบ่รู้เลยวิธีการตรวจสอบพวกค่าใช้จ่ายต่างต่างอยู่ในบัตรเฮ็ดจั่งใด อาจจะไปอัปเกรดสมุดหรือเปล่า แต่ว่าตัวในโทรศัพท์นี่ผมรู้จักอยู่

ผมคิดว่าการมีบัตรเดบิตหลายใบกะดีอยู่นะครับ เพราะว่าบางเที่ยธนาคารบางอันมันกะต้องได้จ่ายแบบว่า อิหยังล่ะ จ่ายค่าบริการเนาะ ถ้ากะไปต่างจังหวัด หรือว่าต่างพื้นที่ หรือว่าบางอันมันกะรูดบ่ได้จั่งซี้นะ กะกะเอาอีกบัตรหนึ่งให้เพิ่นรูด

ถ้าเฮาจำเป็นต้องได้เฮาอยู่อาจจะ จะต้องมีหลายใบเฮาดีครับ เพราะว่าบางเที่ยเฮาต้องซื้อของในบางร้านมันเฮาเฮ็ดได้แหน่ บางอันเฮาเฮ็ดบ่ได้จั่งซี้นะ เฮาเลยต้องมีหลายหลายใบสแปร์ไว้

ถ้าโอนเงินผิดส่วนมากให้แจ้งธนาคาร ลางคนกะบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจนะครับ เพื่อที่จะให้เพิ่นจัดการให้

ธนาคารใดบริการบ่ดีผมกะแจ้งธนาคารนั้นแหล้วครับ แต่ส่วนมากกะบ่ค่อยได้แจ้งเดะล่ะ แค่แบบว่าบ่ต้องกะอีกอิหยังจั่งซี้นะ หรือว่าบ่ต้องมาพ้อเขาเจ้าอีก

กะบ่รู้ว่าสิแจ้งไสเด้อ call center ธนาคารเฮ็ดบริการบ่ดี อ๋อ บัดสุดท้ายมันสิมีให้ดาวอยู่ เดี๋ยวผมกะสิรีวิวดาวแย่แย่ให้

ความเซื่อมั่นในการแก้ระบบปัญหาของธนาคาร สิมีอยู่ประมาณ ที่จริงแล้ว บ่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ เขาเจ้าสิยอมบอกปัญหาของเพิ่นให้เซื่อทราบอยู่บ่

ผมว่าธนาคารควรสิปรับปรุงเรื่องการให้บริการ ที่ห่าลางหม้อง ห่าลางเที่ย ห่าลางเวลากะมีคนกะหลายครับ เฮ็ดให้รองรับให้มันบ่ต้องมีการ error กะดีคือกัน

ยามผมแจ้งปัญหากับธนาคารส่วนมากกะเว้าภาษากลางเนาะ เพราะว่ามันเป็นภาษาที่หลายหลายคนเข้าใจแล้วกะสุภาพแหน่ ลางเที่ยภาษาอีสานมันบ่สุภาพ อือ ห่าลางคนคิดนะ แต่คนเว้าเขาเจ้าบ่ได้คิดดอก

คือเฮาบ่ต้องไปธนาคาร เฮาบ่ต้องไปหม้องมัน เฮาสามารถเฮ็ดอยู่เฮาเฮาได้ เฮาสามารถเฮ็ดได้เลย อันนี้เฮาเร็วกว่า

การแจ้งปัญหาออนไลน์ ข้อเสียน่าจะมีอยู่ บ่รู้ว่าเขาเจ้าสิรับเรื่องหรือเปล่า หรือว่าเขาสิสนใจรับฟังปัญหาเฮาอีหลีบ่จั่งซี้

การที่เฮาโทรแจ้งธนาคารโดยตรงเลย มันเฮาเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่แบบ แต่งตั้งหน้าที่นี้มาเพื่อที่จะรับเรื่องปัญหาโดยเฉพาะเลย อันนั้นน่าจะดีกว่าแหละ

แจ้งปัญหา อาจจะเป็นซุมพวกเฮากำลังสิเฮาแอป เฮาโทรศัพท์นี่แล้วมันมีการ error หรือไม่ก็บัตร ATM เฮายึดไว้หรือว่าบัตรหาย ประมาณจั่งซี้ล่ะเนาะ

คนมีอายุสิแจ้งปัญหาทางลูกหลาน แล้วลูกหลานกะสิแจ้งไป call center ให้

ธนาคารกะต้องมี call center ระดับแบบภูมิภาคจั่งซี้นะ บ่ต้องไปหม้องที่เดียวเลยมัน มันสิอั่งเข้าโพด

ผมว่าอาจจะเป็นมี LINE หรือว่ามีแอปที่คนในพื้นที่นั้นนั้นเขาเจ้าใซ้อยู่นะครับ เพราะว่าถ้าทุกคนมีแล้ว ธนาคารมีแล้ว ยามใซ้เว้าหยังมันใซ้สิได้เข้าไปง่ายนะครับ อืม

ผมกะสิโทรเข้า call center หรือไม่ก็จะโทรเข้าหาธนาคารนั้นนั้น ถ้าผมมีปัญหานะ อย่างเช่น บัตร ATM มันถูกดูดแม่นบ่ล่ะ ตู้มันบ่คืนให้ ผมกะสิโทรหา ไอ้ ธนาคารที่เขาเจ้ารับผิดชอบหม้องหั้น

ธนาคารควรสิฝึกฝนพนักงานเข้าใจปัญหาของเฮาบางเที่ยเฮา มีปัญหามามันใจร้อนนะจั่งซี้ เฮาบ่รู้ว่าเฮ็ดจั่งใดเฮาเลยโทรถาม

ถ้าเขาเจ้าแก้ปัญหาให้ผมกะรู้สึกล่วงวาบพู้นแหล้วครับ เพราะว่า กะกังวลแม่นบ่ล่ะ ถ้าเขาเจ้ากะให้กะได้ กะกะเซา คลายกังวลเด้

ผมโทรไปหา call center แล้วเขาเจ้ากะแนะนำโทรไปหาธนาคารที่เขาเจ้ารับผิดชอบตู้นั้นครับ แล้วกะสิมาเปิดแล้วเอาคืนให้

อย่างน้อยใจเย็นแล้วกะฉลาด แล้วกะสิต้องรู้ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี่ เฮ็ดจั่งใดอีหลีนะครับ

มันต้องมีผลแท้แท้เลย สั่วถ้าเฮาบ่รู้อิหยังไปเลย โทรไปหาแล้วสิเว้าจั่งใดกับเพิ่นล่ะ

สำหรับผม ถ้าผมแก้ปัญหา ผมอยากให้เขาเจ้าตอบตอนนั้นเลย ตอนนี้เลย ในช่วงเวลานาทีนั้นเลยครับ บ่อยากรอเป็นชั่วโมงเป็นมื้อเดะ

ผมคิดว่าอาจจะมีความรู้ ความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าคนที่เขาเจ้ามีความรู้แล้วแก้ไขปัญหาได้ดีแล้ว น่าจะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะ บ่ได้อยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์

สิโทรมาเฮ็ดหยัง ถ้าเฮาแก้ปัญหาสำเร็จเรียบร้อยแล้วน่ะครับ

กะจริงจริงแล้วอยากโทรไปหาสาขาที่ของผมอยู่ มันบ่มีกะกะต้องหาเบิ่งเบอร์โทรที่เขาเจ้าให้ไว้ อยู่ในอินเทอร์เน็ต

มันก็ซ่อยได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ง่ายง่าย ที่มีปัญหาคล้ายคล้ายกัน แต่ว่าถ้าคนที่มีปัญหาแตกต่างกัน ซ่อยซ่อยยากอยู่เดะ

ถ้าผมติดต่อธนาคารบ่ได้ ในยามฉุกเฉินบ่ล่ะ กะต้องท่าแล้วค่อยโทรหาหมู่ แล้วกะให้หมู่ลองติดต่อทะนะ ธนาคารให้

สำหรับคนไทยแล้วผมว่า ภาษาท้องถิ่นกะบ่จำเป็นต้องมีกะได้ครับ เพราะว่าทุกคนกะเว้าภาษาไทย ฟังภาษาไทยเข้าใจอยู่

เฮาควรสิได้มีความมั่นใจกับธนาคารนั้นนั้นนะ ว่าเขาเจ้าสามารถที่จะดูแลเงินเฮาได้ มีสติปัญญา มีความสามารถพอ

ถ้าผมเห็นข้อความแปลกแปลกกะสิเบิ่งซื่อซื่อ แล้วกะพิจารณาว่ากะกดโน้นนี้นั้น มันสิเป็นแอปที่แบบดูดเงินกะอยู่ในโทรศัพท์หรือเปล่า ข้อยต้องระวังอะ

ถ้าให้ ถ้าสิให้เลือก เลือกว่าบ่กู้เงินกะสิดีกว่า อยู่กะกะปลูกผักปลูกหญ้า แล้วกะหากินง็อกง็อกแง็กแง็กนำหมู่นั้น มันกะดีแล้วบ่ต้องไปติดหนี้ติดสินผู้ใด

ดอกเบี้ยถ้าให้เลือกได้กะสิเอาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นแหล้ว ถ้าให้ยืมซื่อซื่อแล้วกะจั่ง สมมุติว่ายืมร้อยหนึ่งกะกะร้อยหนึ่ง กะดีติล่ะ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

ข้อยว่าแหล่งเงินกู้ที่ดีที่สุดกะคือว่ากะเอาให้เขาซื่อซื่อ กะบ่ต้องคิดว่าสิเอาคืนให้เป็นการอวยพรไปเลยบ่ต้องเอาคืน ห่าเขาเจ้าอยากได้คืนกะบ่เป็นหยังกะเอาคืน

แหล่งเงินกู้ผ่านแอปมือถือ บ่ บ่มั่นใจเลย ย้านเขาเจ้าสิมาทำร้ายเฮา หรือว่าเขาเจ้าเอาข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์ของเฮานี่ ไปเฮ็ดบ่ดีบ่ร้าย โอ้ย เป็นตาย้าน

เงินกู้นอกระบบเป็นปัญหาบ่ มันกะเป็นปัญหาอยู่ อีกนัยหนึ่งมันกะเป็นสิ่งที่กะให้คนบ่มีเงิน บ่มี เขาเอิ้นว่า บ่มีเครดิตที่จะสามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อที่ให้ชีวิตเจ้าของลืมตาอ้าปากได้ มันกะมีเทิงดีเทิงร้ายล่ะ แต่ส่วนมากมันกะร้ายมากกว่าเนาะ เพราะว่ามันลงข่าว โอ๊ย

สมมุติว่า เจ้ากะมีหนี้หนึ่งล้านบาทสิเฮ็ดจั่งใด โอ๊ย ไปแจ้งตำรวจ บ่เคยไปยืมผู้ใดเลยสิมาว่าเป็นหนี้เป็นล้านนี่ผิดพลาดแล้ว นะ ซั่วเจ้าของไปยืมอีหลีน่ะ กะต้องวางแผนชีวิตการกะเงินดีดี

คนในหมู่บ้านผมคนที่บ่ค่อยสนิทกะบ่ค่อยรู้เพิ่นดอก แต่ว่าคนสนิทกะรู้จัก ห่าลางเที่ยกะรู้จักว่าเลาเป็นเจ้าหนี้พร้อมเลากะปล่อยเงินกู้กะมีนะครับ ห่าลางคนกะไปหากู้เพิ่นกะมีนะครับบางคนกะมาหายืมผมกะมี โอ๊ย

กะเป็นการสร้างโอกาสให้เขาเจ้าอยู่เดะล่ะ แต่ว่าเพิ่นจะต้องมีระเบียบวินัยเดะ

คนเฮาถ้าไปยืมเขาเจ้ามาเฮาต้องเฮาหนี้ตั่ว บ่ซั้นเฮาค้อนเดะ

ถ้าข้อยได้กู้เงินข้อยว่าข้อยเครียดหลายแท้แท้เลย เพราะว่าบ่ค่อยมีระเบียบวินัย สิใซ้หนี้เพิ่นจั่งใดล่ะ

มันต้องมีผลแท้แท้ล่ะ ถ้าเฮายืมเงินแล้วเขาเจ้าบ่จ่าย เอ๊ย ถ้าเฮาบ่จ่ายหนิ ซั่วถ้า เฮาให้เขาเจ้ายืมเงินแล้วเขาเจ้าบ่จ่ายเฮามีผลคือกัน

บ่เคยวางแผนสิกู้เงินในอนาคตเลย เพราะว่าบ่สามารถที่จะมีปัญญาไปใซ้หนี้ได้

อีพ่อผมเคยกู้เงินจากสหกรณ์ โอ๊ย หาเงินใซ้หนี้เป็นตาว่าตอนกู้ใซ้ดีใจอยู่ตอนใซ้นี่ โอ๊ย ยาก

ถ้าเฮาสิกู้เงินอีหลีเฮาต้องเฮาว่าเฮาสิเอาไปเฮาจั่งใด แล้วเฮาสิสามารถที่จะหาเงินคืนได้จั่งใด

แน่นอน การเก็บออมซ่อยลดเงินกู้ได้ เพราะว่า อ่า เป็นคือจั่งซ่อยต้องการซ่อยเงินก้อน ซ่อยจั่งสิมีเงินก้อนไปซ่อย

อันนี้สำคัญมาก เมียผมกะเฮ็ด กำลังสอนลูกอยู่ ให้เก็บออม แบ่งเงินเป็นกองกอง กะให้มันถูกต้อง

ผมขอเลือกใซ้ชีวิตโดยที่บ่มีหนี้สิดีกว่า เพราะว่าเงินกู้ใซ้บ่รู้ว่าอนาคตสิเป็นจั่งใด

อื้อ มันกะสิกะได้อยู่ดอกถ้าเขาเจ้ากะว่าต้องกะเงินจั่งใดแล้วมันสิได้ตอบคืนมาจั่งใด กะสิกะได้อยู่ดอกถ้าเขาเจ้ามีธุรกิจว้า

บ่เลย คนสมัยก่อนนี้บ่ค่อยได้ใซ้เงินเลย บ่ค่อยได้กู้เงินหลายปานใดเลย เขาเจ้าหากิน หาอยู่หากินของเพิ่นเอง